Men italyan taomini afzal ko'raman, chunki u o'zining boy va xilma-xil ta'mlari bilan mashhur. Pasta, pizza va tiramisu kabi italyan taomlari har qanday tadbirda hayajonlantiruvchi va mazali bo'ladi.